Mi yelan voldugo be ko warata yeso ngam mi anda kujeji je fe'ata yeso heba mi yeccha himbe kodume je fe'ata yeso ngam be anda ko handi be wada. ta sharru on warata yeso be dara be du'aji, to hairu bo be seya be nana beldum ha yonki mabbe.